« Hesitation» aa suŋti jeŋ irnu jaa ndrep wasigin wondoŋoo enjii tenen tal wurŋan yuu turŋoo wujaa silaa wasigin wondoŋoo walak siŋen tal wurŋan yuu tur ŋoo tiŋ an woluu torŋo aa irnu ti, tiŋ irnu nittiinaa, tittiina aa irnu an kin tittiina nduruk irgu jaa hillek gin lulun kaa nduruk talun kaa nduruk lulun kaa wujaa, mooto kaa nduruk, minchak nagu kaa nduruk, waŋ hillek taka ti nduruu teke teke, nduruk ŋun nak lin irnu minchak ner akaraa mooto ner akaraa, rasan irnu berek naa wondochee tiŋ an rasan berek naa aa irnu ti, ndrasa aa irnu ndrasan lolii seŋee kaa wandras, jik gu kaa wandras kulek kaa wandras, waŋgu kaa dum wandras ann naa ti, tulna aa irnu jaa kaŋgu tatarka tek siŋ nun war siŋ indan wa aa torŋoo mun̰ok aa tir tiŋ andaka tulna aa irnu ti, timsi aa irnu jaa lutok taka tika, wo laa wuran timsi, tiŋ an timsi aa irnu ti. Todowi aa irnu nodownu karik kaa ermbil kaa, beer nir waŋ dumnan nodowyi, alba tiri aa irnu ermbil gu kaa alba sun tindiŋerchi, karik gu kaa alba sun ti windiŋerchi, tekeleri aa irnu jaa wekit kolii tunduŋuroo tiŋ aandaka tekeleri aa irnu ti, hugaayek aa ir gu jaa kuluk aa suŋun juk taa kaa kam baaka taa kaa kam aa irek tik an hugaayek irgu ti, kokoyot tiri aa irgu jaa kochombor gu an kokoyot nirgu ti Wafaa irnu satik barik tuŋurok tik an Wafaa irgu ti, hayal irnu tamaatim ti ndriyar lodoo ti ndriyar, wayii mbalandaa wala iman guuriiwerii, wala olkutuu keri in̰aa tiŋ andaka hayal ndriya aa irnu ti ndrekee kan indrii, taarak irgu kuruŋaa nun barik kuŋaal uchuch tik an taarak aa irgu ti, wujaa n̰awuk saakit taa kaa taarak indrii, kolii niniŋaa weelek, ŋuŋudeenak aa orŋoo nu jaa kaŋ mbaar an koko liŋaagu kakayka mbaar uyoonu ŋudeenak maa tee tiŋ, tiŋ an ŋudeenak irnu ti, tokkoo irnu kaa tamaatim taa, maŋaa taa jafaa taa kurŋaa nun ndayan suugin n̰amsa weyii tiŋ an tokoo aa irnu ti kerii kan indrii. Tarkiri irnu jaa kaŋgin ner lutok trakan taamaa tiŋ an tarkiri aa irnu ti, tunjuli aa irnu esee taka ti tunjuli aa iri tek tan tunjuli aa iri kay lolii yan unjuli lek siŋe aa irgu dogodik dondoroŋ mbir melek tik an lek iregu ti, tambari aa irnu luwaa tanju wambari, n̰oguk gu tanju wambari waŋ an wamabar anin ti, lowot torŋo aa irnu mukulay ti nenda lufut zuŋon ju chantak ti nenda lufut zuŋonju, koroŋ turŋo ti tanju lohut nu dariŋ nun koroŋ nu korkorun, tendeketi irnu naŋaa taa jaafaa taa leemun taa wendeket tiŋ an tendeketi aa irnu ti, tindiste aa irnu kanaa nokoy tika ti tindiste, aa iri hakam tiri aa irnu jaa kaŋgu lutoo tundrukulerka hakam tir andaka hakam iri aa irnu ti, yow tire aa irnu jaa dolok n̰at suŋti yow ziikaa n̰oguk n̰at suŋ ti yow ziikaa, tiŋ an yow daa irin ti. Kaŋgu hoobee iri aa irnu jaa misil gersu indan tama torŋoo wala hafis torŋoo annaa taka hoobee tal n̰at suŋun ari injay tiŋ an hoobee iri aa irnu ti, laaga turŋo aa irnu jaa kaŋgu tatarka mii gagayka kudukuloo tiŋ an laaga turŋo aairnu ti, tandaŋte aa irnu jaa berek taa edik taa naŋ tandaŋtee tata aa ir tiŋ an tandaŋtee tata, tandaŋi jaa haadir, fur nun mapaa tudi aa irnu jaa barik wasik fulsuŋun wudak tik an mapaa tudi aa irgu ti, wujaa zalaa biyen kaa bee udi, kapkabii irin jaa karaa galmaa tindagin mindaaa waŋ an kapkabii aa irnu ti, tut torŋi aa irnu jaa, jaa ndraŋan ulok suŋun tut, aa irin kanaa mabaŋ kalagu aa irin abada iregu an kalaagu ti, kalaagu hafit ndoroŋ. Misil maachi bakan kalaagu hafit ndoŋ, samun te aa irnu jaa lutok tenek nokoy tika ti kar tamunte cam wir nu jaa kan̰aa kan, suŋok taa kaa cam, walak torŋo wirnu jaa enjii nokoy taka wasigin wondoŋoka walak torŋoo tiŋ an walak torŋo aa irnu ti, n̰am torŋo tiŋ kaa enjii, n̰amaa, mun̰ok torŋo aa irnu tulnaa tiŋ an mun̰ok torŋo aa irnu ti, nowok irnu jaa dridriyak taa, kukuyak taa, nuwoo ŋannak tiŋ lutok nenek taka nanfayakaaa mbirnu, kukuyak ti, ya, dridriyak ti, ya fafarak ti, aa zitee ti, kajaŋ turŋo aa irnu jaa kijii tal aa suŋ n̰at torŋoo tiŋ an kajaŋ turŋo aa irnu ti, bak turŋo aa ir tiŋ jaa bak turŋo daŋar milii aa irin jaa n̰am mbiri, milii nenen filan ti ambiri, aazitee ti, tesek torŋi aa iri lutok joko meriŋ ti ta ka tikesek torŋi aa ir ser tondoŋ tiŋ an kesek torŋi. Kanaa maŋ torŋo aa irnu lutoo, yowil tenee nokoy an ti ka ti kanaa maŋ, aa torŋoo tiŋ an kanaa maŋ torŋ aa irnu ti, kanaa tiisiri aa irnu kaa kanaa nus too njekelŋan tisir tiŋ an kanaa tiisiri aa irnu ti, soor torŋo, soor turŋo aa irnu ii teket turŋoo soor worŋon jaa enii cow worŋoo tiŋ an soor yiturŋoti tobuk suŋ enjii taŋi, tobuk suŋ ari karaa mbir kin naa tiŋ an tobuk wirnuti, sasalaa nedilee, sasalaa mana nedif, annaa ti aawirinu lutoo tuyoka ar indis nu an annaa ti aa ir nu ti, ferdee nuŋgu mursuŋ uchoo tiŋ andaka, mur turŋo aa irnu ti. Techit irnu jaa enjii naa kulley n̰awu tiŋ an techit, tebek nu jaa baasiye, kibilik nu enjii kullagin waanan n̰ilii talnak kibilik tiŋ an kibilik irnu ti, nunjan aa irin misil lutok kan koko berek kan taa edik kan taa, nunjan wir tiŋ andaka nunjaanan jaa anjaana, kapkabin kam torŋo aa irnu lutok kapkabin ndayaa tiŋ an kam torŋo aa irnu, adraŋtuu tasuu naa, wuraa kak tire tiŋ an adraŋtuu tasuu naa irnu ti, kamuk worŋoonu manakal kaa jok kaa wene, tegu karmuk mbaar nu karmuu, fortol irnu bitak gin ti, enjii tindagin leyit turŋo aa irnu bilak nuŋok taka jeŋ worŋoka zeyit aa turŋoo tiŋ an leyit turŋo aa irnu ti, celbenek aa irgu jaa hut winirbik tii an celbenek wirgu ti, kenjer irnu kaa jaa tiŋ ti. Tinjikani aa irgu jaa lutoo kanii tamaka ti endi aa irka mbitan aa nir tik andaka tinjikani aa irgu ti, tinjikina aa irgu jaa mara waahit tinjikina Tomori aa irnu jaa lutoo tindrii ka met tindriyandaa tin an Tomori irnu ti, kekelet tiri aa irgu jaa lutok taka dolok n̰aa man numbulu wokoy tiŋ an kekelet tiri irnu ti, turi aa irgu jaa laa taka ti turi aa wiri, loŋorok irgu hor nojaandak nuŋok jaa nandak tik an loŋorok irgu ti, nitiinaa irnu lutoo kin nitiinaa tiŋ an nitinaa irnu ti, dariŋ dogodik aa irgu gun bitik gin ner nusur wak an dariŋ dogodik wirgu ti, daarak irgu kamin ti tindi, kanjik gornoo too, hafis torŋi aa irnu jaa misil lutoo kijin n̰aamaa tiŋ an hafis torŋi irnu ti, sagar aa irgu n̰uk nokoy yak jaa kadaadin inda menjii nin̰ak tik an sagar wirgu ti. Seyik irgu tin̰iŋ tuyok wala tunuŋ tuyok tik an seyik wirgu ti, tajawi, irgu jaa kodroo taa kaa, dolok taa kaa n̰aaman najaw tik an tajawi wirgu ti, karkar aa irnu jaa oŋoodik taa, koorok taa ndoŋun enjii waanaka n̰uugu kar yaŋan, karigu kar yaŋan aa ir tiŋ an karkar irnu ti, magan tiri aa irnu esee taakaa mbara neyi magan tir wala tamaatim ti magan tirka tiŋ an magan tiri aa irnu ti, butu tiri aa irnu jaa, barnuŋgu ari aa tiri, aa ir tiŋ an butu tiri aa irnu ti, koŋ tiri aa irnu jaa sugok ti taa bee kop ti n̰aaman gudum tiŋ an koŋ tiri aa irnu ti, njibak tuŋo aa irnu jaa jaan̰ii kan bes n̰oguu yak jaan̰ii kan tiŋ an njibak turŋo irnu ti, suŋogu mbok suŋ aa irnu laa wuran ti mbok iri, tendeeli aa irin jaa lutok kokon kulik tenegu tiday gu ti tindeeleŋ tiŋ an tedeeli aa irnu ti. Drasa irnu jaa kajaanaa ti taa, seŋee ti taa duman drasa aa ir tiŋ andaka drasa, jigu drasa, kulek taa kaa drasa siŋen kaa yay drasa, aa ir ka drasa irnu ti, mbutoŋ aa irnu jaa n̰erek kay lolii kelee wanaraa tika ti mbutuŋun kiir mbir su aa ir tiŋ an mbutoŋ irnu ti, kir mbir aa irnu kay barik mbaar gun kaa kay, gun kaa kay annaa tiŋ an kir mbir aa irnu ti, kirii wirin jaa dom bitagin nindaa tiŋ an kerii aa irnu ti, sabun nun kaa fuluudak tindii, silan kaa fuluu tirii, durnu kaa fuluu tirii, waŋ dum jaa fuluudaa tal nenee wi, laŋalaŋa wirnu jaa daŋaayek gin naa suŋoo nuŋu wuchich tiŋ an laŋalaŋa wirnu ti, sut torŋi aa irgu jaa lutok guchak tik an sut torŋi aa irgu ti, edik taa berek taa, guchak tik an sut torŋoka ti sut torŋi irgu ti. Ŋarit tiri aa irgu jaa kalak n̰ilik maa dahaaba silaa naŋ tik an ŋarik aa irgu ti, kadawan walak wadawir kaa dum dariŋnun wondoŋoo bes wi, duman wadawir kaa, kadawan walak kaa dum, barik tek juraŋ nu jaa edigin ti taa beregin ti taa, tormbogin taa tek owol, tek gin̰aa kon̰ŋoo tiŋ an juraŋ nu ti, kammuchoŋ kay norchow tiigu kaŋgu tuntee tiday ka kokon kalagu nirbik tik an norchow guti, karn̰ii kirip torŋo aa irin jaa owol nak aa suŋun kirip aa torŋoo tiŋ an kirip torŋo irnu ti, kanaa aŋ torŋi aa siŋ taa tirtee tiday aŋtoroŋ tiŋ an aŋ torŋi aa irnu ti, tondokoori, aa irin jaa lutok taka naran aa suŋ walaatiŋ tokoorii tiŋ an tondokoori tiŋ an tokoori wirnu ti, tiŋi aa irgu jaa kaŋ misil taŋ indan kalaka niŋ tik an tiŋi aa irgu ti, iman feriŋ wurika maa n̰ogun tindan tiŋi aa zitee ti kaŋ feriŋ nagu, kujinin. Wara kujinin tara, aa irnu kujinin wara nu lolii kujinin tara nu tek, kanaa tiri aa irgu kaŋgu lutoo kanaa tirnu lotoo talirka kanaa tirnu an kanaa tir tiŋ an kanaa tiri aa irnu ti, ndromsin tindi aa irin jaa kaŋgu lutoo tindriyarka kanaa irka kok tondromsoo nokoy tan ti ndromsin tindi aa iri, ndraŋa aa irgu jaa koŋsiŋin nindak anak taka ti filan gu ndraŋa aa irka ti kokon tul, tul, tul worŋoka ti turŋasi. Barik tek aa irin jaa lutoo duman tay siŋen barik tek nindaa tiŋ andaka barik tek irnu ti, chaba niree nu jaa mii negu kaa kaŋ tenegu kaa barik tek iyoo tiŋ andaka chabaa niree irnu ti. Kuliyan wirnu jaa lutoo kindrii nokoy tika ti kaliyaa nokoy tan kuliyan ndek mindrin aa kirtee ti, sifinjaa wirnu bartuu jan wochee, bortuu oruusii nu kaa kay muchoo wochee, duwal wirnu jaa misil njameenaa suudan, liyaa waŋ an duwal irnu wi, sugur nu jaa mesen kol tiŋ an sugur nu ti, keberek aa irik waagu, keberek keberdarŋal kaa tindi, wujaa keberek adik kula momok kaa tindi. Tunjur te aa irnu lutok tal nindak taka njuru aa ir tik andaka, tunjurte irgu ti, gunsay nu jaa kaŋgu kindek siŋen kusaanan tindaa tiŋ an gunsay nu ti, yochi tiŋirchi weele nadal enjii nokoy tika yochi tiŋgirchi weelee, wujaa sugur taa kaa yochu tiŋgirchi weelee, tiŋ an yochi tiŋgirchi weele wirnu ti, jana tambay aa irnu jaa lutoo tindriyar nokoy tika ti mii ndriyari, wirka ti tii tindriyandi, aa irnu jana tambay jeniyee tambay aa iri, selŋek irgu hillek gin kol nak, taŋtuu kelee beenaa tan selŋetuu aa iri, selŋegu tek, selŋetuu nu lolii, tay irnu jaa lutoo esementii taa kaa tay boyoo taa kaa tay aa ir tiŋ an kaŋgu tayka ti tay aa iri, toyi aa irnu jaa n̰amuk ti goyin ju, den ti goyin ju toyi aa irnu ti, kindek irin jaa n̰ogun indan lurŋaa tiŋ an kendet turŋo aa irnu ti, «hesitation» tuti, haa nujik waŋ dum darik tek wi. Tuji nu lel, tuji nu Minji, tee torŋi aa irnu jaa toroŋtee tiday yak maa torŋondaa tiŋ an tee torŋi aa irnu ti, aa nak kakayka liŋak mbaar nokoy wuyoo annaa takati, aa nak dek man aa ir tiŋ an aa nak irnu ti, tosoy aa irgu jaa nosoy tee niday yak jaa maa nosoynad tik an tosoy aa irgu ti, tindiŋeri aa irgu jaa kol ner lutok n̰aaman niŋer guti tindiŋeri aa iri, tafaya aa irgu kaŋ kuta kijii tafaya aa irgu kaa kaŋ, tafaya irgu nuyok, wujaa kijii tafaya wirgu jaa kijii werket torŋok kadaadin liŋak kasa narandak gidaa irnu jiyek, gagay tik andaka gidaa alka ti akay aa iri, gudee aa irii nu kaa dum ŋudeenak ma gagay aa irii nokoy ti. Anday tiri aa irgu jaa lutok tanfayaa nokoy wala annaa taka, kidii gidagidaa set tiree tiŋ an antay tiri aa irnu ti, ŋun aa irin jaa mabaŋ ŋun aa iriinu araŋkatak wen ŋuma aa irinu jaa kaŋgu man aa irka ti ŋun tiŋ maaten aa ir tiŋ andaka ŋun tiŋ aa irnu ti, alkaa alkaa aa irii nu lutoo kudo mbir wika too wigide, too wigide tiŋ andaka alka, aa irnu ti, uchichir jaa dokuno too kan nagu ucha, dokunsii lolii kan nagu jaa uchuchiri, taa zan aa irin jaa maa tahaji, njum torŋo aa irin jaa kanaa nuŋgu kaa aa suŋ njun iri, tiŋ an jun torŋo aa irnu ti, kartuŋulak ndogun taa zan aa irnu ti jum torŋo waar tuŋo irgu jaa suŋok gan̰ taka ti joko waar tuŋoo kaa waar turŋo, wujaa taŋ taka ti kok waar turŋoo kaa waar turŋo. Dee ner tujandaan wey waar turŋo majaarim andak karan ti kaŋgu wuchichiri, imaa kaŋgu kar n̰am wawa annan andaka majaarim yi, hadat windriyari aa irgu jaa kaŋ gindika karan misil bunduk kan binjikinaa tiŋ an hadak tindraari aa irnu ti, far torŋo aa wirin jaa owol wosoo tiŋ an wey far mborŋon ti, «hesitation» dabatorŋi aa iriinu, aramkitak ese daba torŋi, dabaa aa irin jaa misil behimegu tutak kan bitigu dabaa tiŋ an dabaa torŋi, iman tabaa suŋ.